إيه، طبعا، من المشاركة من المهم إنك تشارك في الانتخابات، لأن التوصيت-التصويت هو وسيلة للتعبير عن الرأي <noise> والمساهمة في اتخاذ القرار. <noise> لكن يجب أن يكون المصوت مطلع على الخيارات، وإنه يستدري لمنو أنت بتصوت.